<noise> ndi- ndipu- ndi- ndipule umoto ndi- nditola inyakara ndipule umoto, nditole amakasi ndivika musufuria, nditereka, ndikosa ndikosa ngapya kajevue ndivika amafuta, ndivika amaftala ndivi- ndivika unsele, vondivikire ndivikum- ndiviku umwinyo ndivika unsele ndii! kijewula kijewula kijewula. Pyakujeuwe ndi- ndipalile umo- umoto pakyanya, upalile umoto pakyanya, nditama nditama nditama, ndihetsa umoto kuwa kupie, <noise> <noise> nditereka imboka, jiipya. Ndi <noise> ndisimula ndipakula, ndikwipula tuanze ukurya.